ס'איז דא וועש וואס ס'קען ווערן נאס און ס'איז דא וועש וואס קענען נישט ווערן נאס, <hesitation> ס'איז דא וועש וואס מ'נוצט יעדן טאג וואס זיי זענען געמאכט מער פון באקוועמערע ביליגערע סחורות וואס דאס קען מען וואשן, נאכדעם איז דא וועש וואס זענען מער שענער וואס מ'נוצט מער ביי שמחות אדער ביי שענערע <hesitation> פלעצער און יענץ איז געמאכט אדער פון וואל אדער אזאלכע מינע זאכן סחורה וואס מ'קען נישט וואטש- וואשן.